Injé umu néjool béloob gulobuum ganja jiloob mé tahé sindo imbi uju ujamoor anusaan. Gulobuum oli gurubo tahé; mémi ajahora ajalo tahé gon ja jiloob, anusaan haan umiré tahé naciné, gulobuum gagu inja aloob